Manahaky anizao ñy kolotsainy ñ'olo a Chine añy :-Rozy ao, mifototsy aminy ñy filôzôfia noho ñy soatoavy maha sinoa an-drozy ;manahaky anizay ñy finoan-drozy ñy Bodisme ;manahaky anizao koa ñy fomba fisakafoanan-drozy, manany ñy foto-tsakafon-drozy rozy sinoa eo ;ñy vary zay noho ñy mofo, ao koa ñy paty ;manahaky anizao koa ñy fanaovan-drozy ñy raha kanto noho ñy literatiora.